Manana toeram-pisakafoanana mandray vonona aho ah, ny zavatra ataoko ao na ny sakafo ataoko ao ah de yaorta, yaorta aboara, jus naturel, asiko koa ao asiko mofomofo ohatra hoe mofo baolina, mofogasy, mofo mangahazo, mofo kôkô.